Mahlakuu, niguq nimigi ütles – mahla kuu, vahtrõmahla, kõomahla kuu. Kuiki vahtrõmahl nakkas sis joba läbi saama, a kõomahla kuu um mahlakuu iks tävvegaq.